Warna ia so na au neon basa hatoli la lamanene so na pasti dudu'an nal samala. Dudu'an nal ia se lamanenen so na warna emas ia se mas ia so, lilo pilas ia, fo tamanen warna ia so na se ita dudu'a nala lilo pilas, lolo'ek, ndeli, so na nai ita dudu'an na mabeli ma mana'a hik.